Tinagu ma tamagu di ga vangala iau ma di ga kava iau tara vinun na bung, tara vauruana gai, tara kilala nineteen ninety-eight. Kaugu mana tatai ma kaugu mana vavi dia ga vura ngala par, iau a muruna. Autula vavina ma autula tutana, aluina a vavina, avauruana a tutana, avautuluna a vavina mulai, avaivatina a tutana, availimana a tutana bula ma iau a mutuaina. Nina ra tutana nina iau mur pa ia di ga vatur pa ia ura Bitabaur ma go ilaun pire tinana, tamana iga tar mat. Nam ra varvatur varpa di vatur pa ia ura, <hesitation> autula vavina ma ia kaka nam tikana tutana. Io pi nam dia ga vatur pa ia tago pi idari ra tutana tar ta nam ra family ma nam ra autula ngala na taina. Ba iau ga ngala, kaugu mummy iga vartovo, ba iga tovo avet pi ave ga vartovo ure ra peal mana magit. iga maravut avet pi aveta nunure ra variru, aveta mari ra mana lapun ma amana ua ma amana bul nina amana tame diat ma amana tine diat, diat tar mat kan diat, amana nat na ling dia ala vatang diat me. Iga tovo avet bulang pi aveta nunure ra Luluai ta kaveve mana nilaun par tikatikai. Ba malana ave tavangun ave araring, marum ave vamat ave araring. Ari ave tadap ta mana manga na pakana bung nina kir ave ki vakuku, aveta luluk na buk tabu tago nam a tinata kai ra Kalau, ma nam ra tinata kai ra Kalau na kap avet tar tara bona nilaun. Io ba ania iau ga ngala vanavana iau tur pa ra vartovo tara two thousand three, iau vartovo tara vana pede vartovo, a vana kongkong nam iga lue nam ra vartovo, pa iau nunure ba nam ra vartovo <hesitation> ba dia papalum ika boko tana ba patana mulai iga, tago iau gire nam ra pakana ave ga varvartovo ia nam ra two thousand three tana, nam ra vartovo <hesitation> i dari iga ra mana <hesitation> pal na vava. Io kan nam ra vartovo pata ga, io pa ka ra vana kilala abara, ania iau ga par abara, di ga kari iau tar tara vana vartovo di vatangia ma Kokopo Bible Baptist Academy, iau vartovo pa tara kilala two thousand four tar tara two thousand nine. A bona vartovo dia ga tovo bulang avet pi ave ta nunure ra Luluai ta kaveve mana nilaun par tikatikai ma ave ta pait ra mana magit nina <hesitation> i dania ra mamainga kai ra Kalau. Io, iau ga tur pa ra biket bula a school fee bula iga manga vana, io ania ave ga tuk ra kilala two thousand nine. Iau ga, vaninara papa pi di ga kari vairop pa iau, nia di ga kari vairop pa iau ta nam ra vartovo, iau ga vana ura Raluana Primary school. Io ania iau ara, pa ka ra ura bung, nam ra vauruana bung na ka dia Headmaster ta nam ra vartovo iga tata pa kaugu tota ma iga ve, ba go ra vartovo ave alalube pa ka ra mana sumatin nina dia par tara public vartovo, nia diat dia irop pa tara private vartovo pi dia vartovo ati kir ave la ongo pa diat io kaugu daddy iga biti ba i boinaka, iga vava irop, aura bung ika iga par, iga vairop pa iau ta nam ra vautul na bung. Io, dita tikan vartovo ma iau, tikan, tikan, tikan uro, tara, nam ra vauruana week ami ga vana ura Nangananga primary school ma kaugu mummy. Ami ga vana ura kaugu Headmaster ara iga ve nam kaugu, <hesitation> mummy ba nam kaum bul i boinaka na vartovo ati. Io iau tur pa ra vartovo ara, iau tur pa ia tara two thousand ten, vana tar tara eleven, tar tara twelve, two thousand twelve. Io ba iau ga par, di ga oro iau pi na vartovo arama Kokopo secondary school, iau vana urama Kokopo secondary school iau vartovo, pa tara kilala two thousand thirteen tar tara two thousand fourteen, fourteen iau ga ngo tara vartovo. Di ga tak vue iau tara vartovo tago iau ga kap bala papa, io iau ga vana uti nagunan, iau ga laun ika Tinagu ma tamagu di ga manga ligur kakit ure nam kaugu bunura. Pa di ga nukia ba ina pait nam ra magit iau ga paitia, kaugu daddy kir iga tata pa iau pa ra vana kido loina gai. A vuavua na pakana ka ta nam tavana, nam kaugu kini na kap bala, na gigira ka na gire ke iau, na tir pa ka iau ba u diva ba u vana uve. Io ania ba ina tur irai kan ia na tia pait ra mana magit nina <hesitation> ba i papaitia, io namur iau ga tur pa ra vaninare kaugu mana vamumuk, tago iau ga nunuk ure nam kaugu vina vana, ba ari ina kakava ma ari kaugu daddy na tia an vue iau ati nagunan, ina laun dave? Io, a malana ina tavangun ina parai pan na sosis ma a bean, ania ba ina par, ina vut ba uro market ina ivure, ivure a ikik a money iau ga mal mal pa ia, iau kap valikunia uti nagunan, iau vungia ta kaugu palatin, iau tak vue ra one tenth ma iau vung vapar nam ra mana money tar tara palatin. Namur iau ga kakava tara two thousand fourteen, a valavurua na gai ma bung, abung aura vinun ma ivat, au aura vinun ma lavu-rua. Par iau balaure natugu, aika vavina ik nam iau ga kava, iau ga balaure pa ia nam ra <hesitation> valavurua na gai, iau balaure tuk tar tara vinun ma aurua na gai. Io, tara following kilala, iau ga vaninara pi ina vartovo mulai. Kaugu mummy iga tikan vurvurbit, i vana ura Rabaul, i vana uro Kokopo, i vana ura mana vartovo na ma namur Gazelle, i tiktikan na vartovo. Io iga van tadav nam parika ra mana vartovo pa dia ga ongo pa iau pi na vartovo ma ina continue ta kaugu vartovo pi na vapar vue kaugu high school, iau vilaur ura pi kaugu mummy, iga ve iau ba, go kir ta mut na vartovo i ongo pa u puna vartovo go ra kilala, io go ina do ra raring dekdek ika pi namur a Luluai na tia vaninare kaum ta pal na vartovo puna vartovo tana. Io iau ki uro, nam kaugu mummy iga vana mulai urama Kokopo secondary school. Io ania iga tata pa diat, patana dia ga varpuai iat. Io ania iga irop iga barat nam ra <hesitation> Headmaster ba Principal kai Malabunga secondary school a iangina Mrs Baining, io nam ra Principal nia iga tir pa ia, ba ma u dave? Io iga ve ba pata nina kaugu mutuaina ka.